La kú <noise> tá’jö tö kö’ kié’ xa <hesitation> xa, xa e jmí’ re lɇ e jmóo ba tá’ jö tö e ló kiä’ k´’un, tá’ jö tö fá’ tá’ e <hesitation> é ba tá’ jö tö xen jö t¨’ re fáá’ra jö, la ku tá’ jö tö i náá’ xiñó’ ró’, ki xen dsa i ka gín jenuu jö ka téé jö tö, la kú jö tíi’ la ku jö kú’, la kú <noise> jö dxóó’ i i tá’ jö tö i náá’ xiñó’ re fáá’ra, kié’ ló ba tá’ i i kie’ ma la lɇ fóó’ dsa ba lɇ fóó’ tá’ i i, lláá’ tá jö, é tá’jö, la nɇ <noise> jmóo tá’ jö tö i.